खिचड़ी, दाल-चावल-चोखा, लिट्टी चोखा ए कुल अइसन व्यंजन बा जौन हम्मे खाएल में बहुत पसंद बा और सरल भी बा।